Mbon yack danghback né, nkognati dé. Niir ma kaa dhungu dhungu né ma, isune isune. Isune isune na idungu dé. Maa isune isune i kédeni. Maa foo niirma la fuuni an munduma la dini fu la dungu foo bhii worama ikunfo ni foo fu buughatu, faa kédeni, isinati dé. Fune nsinati. Simpiri, mu lacka gwii, mu lacka thignétime kara dhéé, ni mu tignéti kara dhéé, mu yéé i la bhégh mo yicki mu dungu? Ila dimo mu kédeni. Antong worama mu sa fu juudename ni, mu sa fu kottume jeye mu locka dhockani-m-nangh mu mbuumbu, ghuna mu sa kottu yicki bata miina né nkusu gnotu yéye né fuu dhockani, iwo kaye mbiighi. Bata mbuu yanghangh nkayeni mbiigima. Ghuna miine mbuu kala ma dé nangha gnodangh.